طبعا أكيد المصدر اللي نستعمل فيه هو وسائل التواصل الإجتماعي زي الفيس أحيانا التيكتوك والواتس حالات الواتس لا يخلو منهم عليه؟ عشان سريع التواصل في المعلومة فوجتها تجيك على ص على طول تصلك المعلومة في وجتها أكتر من التويتر والإنستجرام وهيك، حالات عالفاضي.